Ai azafady zalahy ai fa tara be koa Zaho, <hesitation> tegna tsy kiniako ndraiky nagnano tara io také fao <hesitation> réveil nahy koun tamin' nandraign tsy regnyiko ai de lasa taraiky be zah nifaoha de en plus koa mbola nisy embouteillages be kao t' andalagna také de lasa taraiky be Zaho, ao fa tonga de ataoko dahôlo le ah raha jiaby tokony ataontsika.